Magnatso zareo moramora zaho aminy telfony e ari miresaka fifagnarahagna ino fifagnarahanay ary koa fa vita resaka anay misaotra zare taminy fandresagna ary mandigny fiavinjare zaho